Ñy fomba fañambarany ñy tantely aminy ñy tantely hafa manahaky azy moa lafa i mahita hany: <shushes> -Misy ñy tantely mpañaramaso. ñy tantely mpañaramaso moa. lafa mahita hany i. la tarihiny ñy namany handeha aminy ñy hany iñy añy ;manahaky anizao ñy fomba fanehoany azy aminy ñy namany. misy ñy tsinjatsinjaky ataony. tsinjatsinjak'iñy manondro hoe "aty ñy misy any hany iñy ",zay ñy fopmba fanaovany azy.